Kiya ngi megi te kala meri mo koutoo gbá aku kiya ngi kwuri kiya ngi kwuri bokkou kirame labu mo meyile mbadame akunagba mukwato iyilamataá kikámoto eduma iyiu to ba ewomo la keyo meri eweri ylekori hie nyo ka ngo wo eduma piio otoo ionzu lowongo mo efumo hyou ekungomo efimo tou eyen gba meye alayi le kya ngi niyo yelengi memi meshiri ngi gba aku kiya ari oone medagbo la ngile mokotoɔ iyilamaá shi aku owembukyoyoto gba ushimo gba opeamembu muɔyi meri ye ko aku edumalyo gomini te ba meyi me womole me wokuye baá lonzu luwo memoba gba aku kiya ngi bokou kiya ngi juri kirema mo bu akai ba lonzu luwo nyo mo efiamobo ehing eku nyo mo efia móbá ekpasu iyeduma iwomo ye bokur ifa teikal woiye momo akai nyo kouiye nyo womo kowomgyo boko ekpasu iye ionzuba luye ma goumoba Ndu uwuboku mokoto megi kiya ngu olu kala ubome la yi ekpasu engyorme leyi ekpasu iyi eduma ewomo iye bokur mbadame ovo guo matai ememi teutei meyenbo me zoma teitei mo eduma iyi kenzo ku wole aku obetuo gba kiyayile moo eduma iye dou gba aku egbale egba aku kiya ngi kira la kudu kole lebe duka onzu wefinyo eri eyiwegba ezuafi mosehma eri ley kowo kongu mokwonto mokwotomegi kiya ngi kori